जस किचेई सरल शलाद होन मोदी हो गजर हो तो टेटुक वीआईपी सोलाद हमें भान सकुन। जूस सलाद एक पलटांडो गर्नो टेटके बैड कोन कोनिक धोनी देना धारी कोन कोनिक गजर चेई राखो टीबी से वीआईपी सालब भजुन।